A sool ga̱pe yakamata ga̱pe sool tong pyatyak ga̱, ta̱ ga̱shin bi ga̱pe gen ta̱ ga̱ shin biga̱ sool gape tong ɗong, sool ta̱ ga̱ ɗik lu nni, sool ta̱ shin ga̱kwat sool makaranta nni, sool ta̱ ga̱ sa̱ sa̱ nni, sool ta̱ ga̱ sa̱ sa̱ nni, sool ta̱ ga̱ shin maar nni, sool ta̱ ga̱shin a lutuk nni, sool ta̱ ga̱shi ta̱ ga ɓoot dega̱ pa loon nni, sool. sool ta̱ ga ḇot dega̱ shin a bi ga̱pe ɗe, ken ga̱ɓi sool sool lawan ga̱, sool lawan ga̱ mɓit ga̱ gəme aas ma ga, la ga̱pet mɓit la ga shin la ga̱ ga̱sool dega̱ shin kalaci ba, nierang ga̱ gap, la ga̱gok a sool, sool lawan ga̱ tiem ga̱n haan muop yong ni a blood pressure, nierang nierang nɗeɗi ga̱pe ta̱ ga̱na oph ga̱pe oh la ga̱ ga̱sool ba muop yi muop an pya la ma ga̱k a sool, a sool da̱ga̱ pya ta̱ ama a gok ba an lka waru nda̱ pe ta ga̱ na tong kut ai gondo ma ji muut ma pe tong ji na pya, ama pya kem gok kem, so ɗin so nɗa̱a̱n bi ga̱ɗe, sool bi muk ga̱pe ma̱na ni nḏasa̱na ho, ma̱ mang sool ga̱yil men nanjeriya anita ko mma, because akwei time ga̱pe ta̱ ga̱na la ga̱ ga̱sool ba, muop tong man ga̱ba ko nda̱bi la muan dega̱ paru ko nda̱bi lamua dega paru, muop tong kwal muop yi a̱nn, muop yong pe tare tare anna la gu twool. A kwal nie kobo, a muut a, a kobo, a gok a, a kobo a shie muan a, a kobo, nda ɗegə de bi ga̱ɗe nƙong so ko kuma koma la a dega shin amma tse ga̱ kobo, lee ga̱n rwan dip a kobo, so sool bi muk cepe, ko pe ga̱nang muk buk ko kuma gepe muer, la ma̱n ɗe muer cepe ko bi ma so ga̱na la a gasool ba tong ga̱ ɓoot dega̱ muan muan ba, bi la paru ga ga, gurum, gurum laniang dega na ga, tong shin hakuri, bi la paru la gaɓoot dega yong guur. m dega tem pa̱ni oh wani ga̱na shin hakuri gu muan gu yok tyop a toh hen na hen hen mang la ɓit vel ɗe hen da̱ na tyop gwen yi, tyop gwen de ga̱n na hok anita̱ ko mma̱ nɗasa̱na̱ sool lawan ga̱ ba a mii, sool lawan ga ba pa̱puat, sool lawan ga̱ ba ganewa, sool lawan ga̱ muop nong shin nda̱bi nda̱ ga ba so hen bool, sool, sool ga̱pe men ni, sool hok ga̱de ga̱bi a sool ga̱pe sool gaskiya, domin nɗasa̱na sool ga̱pe men nni zama tong ga̱na sool hok, nɗe sool hok ga̱ shie ba, la ga̱ muan dega̱ tseet bi nɗasa̱na ga̱ lutuk ga̱ mang sool ga̱ muan nni lutuk, tong ga̱na, ta ga̱ ta̱ga̱ kelleng muop la tem pa̱ ga̱ ga̱pe ga̱na Pe sa̱ biga̱pe sa̱ ba, tong ga̱ mang sool ko kong ga̱ muan nni ga̱ lutuk a kam mma̱ a kam sool hok ba, dega̱ muan sarrap bi, ta̱ ga̱na sool hok waru nda̱pe ba, tong ga̱ba ga̱tong aa, shin nierang sool hok ga̱shin amma̱ ta̱ nni ga̱ kareng bi kareng nni a dicemting niet lagu sa̱sa̱ tong ga̱na sool hok ma waru ba so sool bi muk anita̱ fundation anita̱ waar ko mma̱, la ga̱ ga̱ sool ba tong ga̱shin bi kasak ba, so hen ɓool gwopneti men, muop ga̱ ɓop dang ga̱shin nierang na sool ga̱pe men nni, sool hok ɗe la da̱ yi a waar ga̱ gaskiyi, la a sool gaskiya yakamata sool hok tong ɗiem sek gurum, ama sool nde la diem yi sek gurum ba, muop tong ga̱ a̱, muop tong shin bi ga̱pe muop gendama ntiem ɗe muop ga̱mang sool yi pa̱ men, so sool hok ga̱shie ga̱da ba nhat mang tong ɗallang nni so hen ɓoolnaan, bi zem ɓom ba tun tun la ga̱muan lutuk ba, tong ga̱na bi ga̱pe ta gaji ta̱ ga̱ji a toseyi mutani ma ta̱ ga̱ nashin ka mutani ma sosai, bi ga̱pe muop nɗe muop tong shin yi, ga̱ ga̱me tong ga̱na laga̱ nda̱lu shini muop sa̱ ba, nda̱ lu ga̱ɗaar muop sa̱ ba, ama ga̱ gə sa gəhol gətoo ka sool amə weel hok gurum gir bi gəpe zama, maɗem muen tong muen da̱ tang a shiep tong tseet nni, muop buk buk kwat bukata muop nni ma̱ɗem muop muen a godo go muop muop a shit lebura tong kat yi while kuma men ga̱ sool ga̱pe la ade ga̱ gap sool pa̱ ko wuro ɓat ga̱yil men nenjeriya